Laha zaho ro mahita application, <shushes> tsy nampiliriko añatiny ñy telefôniko ao i fe avy ao <shushes> ,ñ'asany: -Mety hanoro lala ahy ie <shushes> ;mety koa ,hampianatsy ahy raha vaovao tsy fahitako; <shushes> mety hañambarambara ahy ko'ey ,ñy vaovao tokony ho reko ,ka ñy hampiasako aze ,ataoko aminy ñy tokony anaovako azy i, <shushes> ijanjiñako vaovao.